Narekko eloqkiq bissa i, pacakkaq madeceng i baju-bajutaq, mauni pura dipake, mauni engka baunna, ato biasa makebbong disedding, eloqki sessaq i, bissa i madecengngi, mulle moi tu disessaq jari mi bawang. Ajaqna dimappake mesing cuci, nasabaq magampang siseng mi narekko eloq bawang mi disessaq. Iyenaro carana, pammula, taro i doloq care-caretaq maneng iyaro marotaq e naikia <hesitation> katoang dipake ajaq mabiccu e. Pasituju i eganna bajutta sibawa loppona <hesitation> kotoang eloq dipake. Nako puraniro, parengni sabung, pasicocoq i egana, sibawa taro to i wae, pasicocoq to i egana ajaqna maega laddeq ajaq to na maceddeq laddeq. Remme i doloq seppuloh menit. Narekko purani diremme- diremme, gosokni tasseddi-seddi. Sikaq to i supaya macakkaq siseng i, lennyeq manengni dotaqna lennyeq to ni keqbonna. Narekko purani, buangni yaro wae sabungtaq, supaya mulle dipake katoangta embongngi. Narek- taro i embong bekke dua. Narekko macakkaq sisengni, nainappa dirakko i.